بظن إن أكتر شيء طريف هو الطريقة التي يتعامل بها القرود، هالشيء لطيف لطيف واجد لطيف، كنت في مرة في حديقة الحيوان ورأيت الكثير من القرود، الطريقة الخاصة بهم واجد واجد حلوة وواجد طريفة.